Tee, te oh niikango meke enango ogoo, kaletako enang oh tabamo kawa, teng tee awato paganoka ppeke tabeng enang bepe tei kawake, moo eppe, teng napoka paganoka olenka, olenka woku upee, eng tego ume tabeng nano mena menababai. Tego o awa lepo tabeng nanong tee, ah, agetai meke tutu babai enang, mo amanawa, awa an an nabako tee moo anko tee, tee lepo te osinoke kakauko moako maka, teigo pekabako, kokolenabakoloida tawi nabakoiloida, tee teba sali salimbuma moo uitoai makaa polo nabaa. Teng moo ukolo tee, aii mo uma tee, tewa otoie lotulotu te tee woko alie, nappo olowaleka tee tego woko alie. Teng, lotulotu wakammo tee nano, laa nang pekala misolalala. Taba leduainang kulukulu naba loida peekaba mo ekolo, teba kulu kuluida lama, apei towai te tee, pole moma moo asienabake, te ai, awatonaba peekaba moo ama kulumalito. Napo kapeta teng Pekego paganogo pakundiko ulle, wau asin mo, te ulikan pagauke, waikauka otoloi enang o, mesiko melo pagano oto ko walu tewoto usimba waluko. Kata enangbako, aba olio tang otoloko, teng eng teka ule, waumau nawete peke okopo teinai momo nawa osi namas asing konu. Teng, temasko, te alebala tep, wau otowa luko nang, pelawoma olowa leboi otoi towai tete telenko otoio. Tei wau, pekaba wau loida moo uma, taba panobali alembalitoai, eng lotu alama otoito. Napo kapeta, lotulotu nis ninau enang bumo tee, amili pek, eng tee peekauka aukatenka waitake gawa, tee temas mo umo, niinna enang bali towai, amilinaba mosipalama alo alitoai, peeke palo gaugau konaba. Amili naba loida, tang penaa ko kulukulu naba loida enang bulitoai mo uma lotu, anabalitoai eng lotu alama otoie. Napo tego enang balako ole oleng enang o, tego tee alebala. Oleng nano teka ule woko alitoie tego, awa teno oleng nano tee, la nang olowa ledotaluwanano, anala niinang tei loida. Enang bela peeke sali saling bela moo einala te kawa tababilinnai tete tewaa, tee enang peekau annau mo epe ninang, mula nawato nau loida mo ekolo te, teu ke uwakalalama tee, ninang loida ninawatono koiko kilibalakolo, nii namuliko, monongo loida, wapeluwai. Wapeluwainang teng alenuwai la eng tee, wapeluloko aii wapelu wainang teng, ninang loida enang balawai, alebalawai danang, maskelago poi, teng lepo olowa leledui otoitoai apema, eng api alewa ango enna taginane loida, tang tewa enango melo poawai nawa nii nang la wolala wainnaloida. Bolanda ele o, lalala napo, bolalawaloda teukango woo lalawalupe nawa tewa, napo lepo meeke kata, te o, ndoo oleng nawete mo amanoke, leppo asila kobako, alewa mo ekolo teng, la nailala kolo te, alo asing oto alui, tewa galukolo teng pekauka aukateuka gaweko nna niinoka talawai, niinoka Enang dawai loida lopalawai tego ndoo olengko kuuno enang kolelawai, amilinau ka olennauka pekauka, te nandoi auka teuka gawalimanawa. Teng teketai nappo ninamas tee, enang te ndoo oleng gaumo, lepo meke o, nado woliwolina, awa, awaga niinang nang wolieainang loida te, napo ninamo loida woo aii wolieainang tego wolinago otoi ninamo loida peepoka enang buai, lopauwai loida, lopauwainang tee woopala ko, la alewananing, olawa lee kang otawui tewongo wamaikoligo, tego wopalinnago, teng tewongo te tabeng oto oto otowaloda. Tenga, tang tei enang eh, kawake tilik ainang enanbuinang poke ainang, tang te oga. Wamaiko olembui. Teng teketa, leko aii, te olowalele lepo enangbuaii, eng tegote aleba okaweteka le lelu otain ai okaweteka enang bupe amiligo peke go usim, enabamatomo. Gawammato mogote, alebala olen nawete ka otoie, tabeng naweteka otoie. Eng tee okaweteka enan buainna, walasi umainala te pekalonote melang, eng lotulotu eng page kang otandi teng tang tee okaweteka enang oh, otoinala oleng nga maka tabeng.